हम्रे फलफुल लगाइक तिहिन बगिया बनैले रखैती । बगिया घरका सुन्दरता बढैना काम फे कर्ता सँघसँघे यमने लगाइल रुख्खा महति जब फारा फरतियाँ ते हमके खइ फे मिल्ता । तभिमार हमके अपन बगियाके देखभार करे जाने पर्ता । यदि हम्रे बगियाके देखभार करे नाई सिक्ली कहलेसे ओहका कुइ अर्थ नाई रहता । तभिमारे बगियक देखभार करेक तहिन ते सबति पहिले हम्रे मिलाके फुला लगाइक पर्ता आउ ठिक ठिक ठाउँमे रुख्खा लगाइक पर्ता । तब जाके फुला जब छोट रहतियाँ, पेड छोट रहतियाँ तउ ओमने पानी डारेक पर्ता आउ नाई हुइना घाँस सफा करे पर्ता । तब जाके उ जब फुला बडा हुइतियाँ त ओमने मेरमेरिक फुला फुल्तियाँ आउ घरका सुन्दरता बढैता । अइस्तहिं बगिया महका रहल रुख्खा ओहके हम्रे बढाइ पर्ता, ओहका हेरचाह करे पर्ता, ओहका कन्ता छाँटकाँट करे पर्ता तब जाके ओमने फारा लग्तियाँ आउ हमके जब बडा हुइता तउ खाइक फे मिल्ता ।